ویل کیږي چې سویډن ته تقریباً لس زره کاله مخکي په لوموړي ځل انسانان راغلل. په زرهاوو کلونو دغه انسانانو ښکار کوي په لوموړی ځل یې د میلاد څخه سل کاله وروسته تجارت شروع کړ هغه هم د روم یا آیټالیا د امپراطورۍ سره. دغه خلګو پر خپل همسایه ممالیکو حملي شروع کړې. دوی ته وایکینګ هم ویل کیږي چې یو جنګي او لوټماره ډله وه.